﻿Kua yandepuere vaera ñanemiari alta voz rupi, kua jaeko mopeti tembiporu ikaviguevi jare oiome iyivitepe guinoi mopeti <hesitation> telaesaraiva, jaema ñanemiari yae jokua ipu ani jiapu jare jukurai oyendu vaera ñanemiari, jareko oime amöguë ¨äpo yaiporu vaera, oimeta guinoi pilavi jare oimeta guinoi yambo karga vaera jae jokua mopeti tembiporu ikavigue, oyendu vaera ñaneñe, mati oyendu vaera, jae kua oime guinoi mopeti <hesitation> tela